यदि मै खाना बनाईबखत फ्राइंङ्ग <noise> प्यान जरा डर्मु कह्लेसे ओह्का सफा कर्ना <hesitation> उपाय तमान हैं। जस्तेकी ओह्के ऊ भाँडामेहे पानी डार्के थोरिक देर <hesitation> गरमहोई दह्ना अथवा उब्ले दह्ना। तौ उबल सिकी तौके थोरिदेर अस्ते छोड दह्ले कह्लेसे <hesitation> ऊ भाँडाफे ऊ पानी फकाके बारूलैके सरफलैके होइल मिस्लेसे सफा हुइजिता।